खाना पकाने में विभिन्न प्रकार की सॉस का इस्तेमाल स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए करो जात है। मै यहाँ कुछ प्रकार की सॉस की सूची दे रहू हूँ जो आमतौर पर उपयोग में लाए जात हैं। जैसे टमाटर सॉस या सॉस पिज़्ज़ा पास्ता और सैंडविच के प्रमुख रूप से इस्तेमाल होत है। मेयोनीज़ या एक क्रीमी सॉस है जो सैंडविच बर्गर और सलाद के प्रयोग में लाई जात है। चिली सॉस या तीखे स्वाद वाला सॉस जो समोसा बर्फी या चिप्स के साथ इस्तेमाल करो जात है। सोया सॉस यह मुख्य रूप से एशियाई व्यंजनों में जैसे चीनी और जापानी पकवानों में इस्तेमाल करो जात है। तारी सॉस करी पकवानों में ताजगी और गहराई लाने के लिए यह उपयोग करी जात है। तेगनो सॉस यह खासकर फ्राइड फिश या शेलफिश के साथ सर्व की जात है।